Print ia alat yang biasa ala paken neu cetak gambar no tulisan. Neme komputer kertas. Boema cara kerja ana pake tinta neme bolon anana na ho ana bentuk gambar no tulisan neu kertas.